أصل الكون موضوع عميق ومعقد وفي أراء كثيرة لكننا ب <hesitation> إذا بننظر للأدلة العلمية نظرية الإنفجار العظيم تعتبرمن أكثر النظريات قبولاً وفي جوانب فلسفيه وروحية بعض الناس يؤمنون بأن هناك قوة أعلى أو خالق وراء هذا الكون هذه الفكرة تعطي م-معنى وهدف للحياة بالنهاية سواء كان من منظور علمي أو روحي أصل الكون بيبقى موضوع للبحث والتامل